<hesitation> Kolera maraon ndraiky. Kolera maraon aminakà midika kolera ny viavy efa madama bozakia zay edy no ataon̈y jerinakà voalohan̈y kofa mahita kolera rôzy <hesitation> maraon madamo.